Arannde kam maɓɓutu wo drop maa ɗa, taa maɓɓiti ɗum sey itta kareeji ɗi, ɗi pat, taa itti ɗi sey itta kareeji fuu ɗi gatta ka naftirki, ɗi gatta ɗi ɓurɗa yiɗugo, ɗi ɓurɗa hutinirgo, sey ndesa ɗi peccogo, ɗi mbuwa huttinirgo, ɗi alla naftirgo, faɗɗuɗi aduɗi fuu, paɗɗa ɗi baññigo.